Na pastiku pentinani dou masakola, tabeku lao kaina, pehe kaimnahu pentina cina, dekabuneku ndaike ramai laboke ndaike, doum ditanaosi ndaike laina douma dimori, laina doumdima mori bune mori wawi, mori bune mori lako. Ndaike dou dimtanaosi, alum sabua laosidi harus dandi harus ndadi bade ulu waum cina. Morikeni sabua laosi dibade waum morike naruku timidina, laina ruku maksud nahu pindana hidina, morike namorisi namana ngaraja namorini, siake naloa baruba, wati ndede ndede ncaunsi mori cina, econtonde nggomire nggahimu aiputoi kea kalamure ake waura tua dongko waura tua mbukure, moriren na ede dei tahoku bakarnan ndede taho morire, diperlu kaim tanaore, diperlu kaim tau bade au segala macam, segala macam dine diloa badere. Ede pentikain sekola de watisi sakolamu. De ma buta hurusi kalo nggahi doumbojoni, mabuta huru, de dou mabuta huru au roan, au walipu jaman akeni jaman mawau canggike, mabuta huruse edena karinguba dousi, bunesi nggahi dou matua ntoina. tahopa dantau piti dantau akalmu. bau ruana ntaumu piti send sabune mbotona kameta badou sejade waura mpoisi. Artinare bahwa ntau ilmude mapentisi ntau akalde napenti, ede penti kai sakola cinae loa urusan kento masala anore audirawi audi kaboha kai anure, ntaumu ilmu maloa dimorikaisi laindi anukai, urusan reje rejekira arujiki anure <hesitation> karawi raureni, paling utama hanudekande tanao tanao, ntau aka baik dakaringumu duniade, alum dunia jaman ake, dunia makaringu douci, dou madantau aka ncau. Na ededi bademu, ma lo ma naeraure maloajara bade bemataho be- bem ihani. Alumu disbademu mataho maiha, maturu karawisi, oh mataho pala runca angi sewatipa nika kan titahonren, bau ndede kain, de nanggana. Anam dantau anu wati jelasa dou mantuana kan kasi ade andou toire, couma di akui tiwarana disahasi wati baena karena auroan karena wati baden, tibade wua dari pada dirawinde karena wati wara ilmun tiwara aka, de cauna mori ringu na mori ringu dalam artian ke nanturu karawisi tisindaumu aka. Ede sekali wali, napentiku pastinasi sakola, pasti penting sakola, au walipu kulia, alumu kulia sakolakeni sabualo wauna mantau walo usi maiusi rawi daraium akarasaka, maiu dara iumu ni dalam artiana mboto dibademu mboto diedamu. Kaduana mpoto dou dipatamu, wati morimu ededei ncaun ncauni, mboto dou tabedoho dipatamu, ndadi kalengamu ndadi kaiwamu. Naha naha mboto doupata naha naha mboto kaiware kalenga, naha naha mboto walisi ilmude naha naha mboto walisi silaturahim kai wara aka lengamude. Na, semakin mboto edere semakin caru morire laom taede wara lengam laum taaka wara iwam. Edeku morikeni, dari pada mori sambudimu tahojapu lao sakola, wati wara kawan des cina, <hesitation> sekali wali penti sakola wati loana da pentini, maloadim tau aka baiku da sampula sagokomu, kametaba dou, konemu ntau piti limampuru jutare nggahimu, kamentab dou sejare waura mpoisi landa kone ndain ndaine.